Zaho tsy mahay mahandro pizza. Io zao gny raha tiako ho hay gny mahandro anazy hoe ino gny ingredients, ino gny matiera ah akora ilaina amizay fagnamboara na fandrahoa pizza zay. Ah tiako ho hay aloha ze raha zay. Angamba afara agny, hahita mety hahita occasion aho na olo hampianatsy anaha amize amize fandrahoa ah pizza, fa amizao aloha zaho mbo tsy mahay.